एयू तो अलग-अलग तरह रा नृत्य हवे जैसे घूमर है गियो गरबा है गियो भांगड़ा है गिया छऊ नृत्य है गियो। राजस्थान में घूमर फेमस ह वणी तरह पंजाब में भांगड़ा और गुजरात में गरबा। गुजरात रो गरबा तो पूरी दुनिया में फेमस ह सबी मणका ने नवरात्रि में गरबा करवा रो शौक ह। शादी वियाव में लगइया घूमर भी करे और मनक भांगड़ा भी करे।